Ko non penko ti kupira shooje kurɓe kurɓe ninya ma kan kurɓe wu! Kurɓe ndan subu ninya ta shengau manti aluun kenan mani kurɓe nda shoovo ninya ta ankali nda shovo niya tai mandi kurɓe ndan shovo ninya mh peno yamba mani ta shokko ar pen ar peno yambam kurɓe, kurɓe wala. Kama kurɓe shiko, sheraani kama wari pittei kennda yu mershe ka ɓong-ɓong fok rosso. Kama yu merje kan da yu merje kanda shuw shikko kan di la shokkrgo shikko ka ma weeko mandi shikki duula shikki wani ne mani kamar yun panro yaboni kpanani to a kam wem. Amma ma ninya ma kan kurɓe, kurɓe mo mar wa kurɓe mo dakkilan we yina we ti shik kurbemo a waalam wenmo washiri shik kurɓen mo wani fa. Wom mar wanipa madi ma kan kurɓe mo saaɓa mirje ma nda deero mani iri, <hesitation> ta ari ta ari pittei npillu mije npillu mo, pillu mije pilu mo ɗuai abo diji kan kurɓe nin sakka. Amma mama weeko manni pidi ma diyaani mar wani kishiji ti fokna muro. Kama yikko paaro illiko ti shiko kishe gwanlansuna sha ta kak cakka peno cakka yikeko nim. Shakka kuɗɗikene toomini wani ke likeni toomi ma dima cakka an niya. To minje a wani minje kindi ka ma weeko ninya kwar ya ɓongi kpanani kindi ko tipi muli ni peɗinko an muli kama munji we ti ninya kar wani ninya ta menko kama mandi kama munji wem ɓoo ar menko to kurɓe wala kurɓe <hesitation> kama kan kurɓe akam we shikar yuim.